Ny karaza fromazy haiko zao: la vache qui rit, fromage qui rit, fromazyyyy, tsy haiko ny anaran'ny sasany fa zay avao ny hitako amy tele ao.